Australia möpëti tëtä Europeo, <hesitation> kuape <hesitation> mbaetï yaikuakavi mbate kiraiko, erei jaeñoma yaikua Australia jaeko, yaikuakatu yae jare kirai jaereta oyeesa, oyenduka oipotarupi, jaeko kuape oime jeta, mbae mïmbareta ïpörä Pórägue jekopegua, jaema kutïgui mbae jekova anii, jaereta omboete hasta kua momentova oesauka, jare oikuaukava mbaetï se aesa.